سورج پینل اک اجیہا یانتر ہے جو سورج دی انرجی نوں یا روشنی نوں بجلی انرجی وچ جیڑا اوہ بدل دے گا۔ ایہ پینل چھوٹی چھوٹی سِلاں توں بنے ہوندے ہن تے جنہانوں سولر سِل کہا جاندا ہے۔ جدوں سورج دی روشنی اِنہاں سِلاں تے پیندی ہے تاں بجلی پیدا ہو جاندی ہے۔ ایہ بجلی کاراں، سکولاں، ہاسپتالاں اتے فیکٹریاں وچ ورتی جاندی ہے۔ سبھ توں وڈا فائدہ سورجی پینل دا ایہ ہے کہ صاف ہوندا ہے اتے قدرتی انرجی دے سروتھ نال۔ سورج دی انرجی نوں اسیماں ہے اتے کسے وی سمیں جیڑی اوہ ختم نہیں ہوندی ہے اس لئی سورجی پینل <hesitation> پہلا نال بجلی بنانا اک ٹکاؤ طریقہ ہے جیڑا اوہ ہے گا۔ اس نال ناہ کوئی دھواں ہوندا ہے اتے ناہی کوئی پردوشن ہوندا ہے گا۔ سورجی پینل نال بنائی گئی بجلی کاراں وچ، فیکٹریاں وچ، کسے دے آفس وچ ورتی جاندی ہے۔